lögreglan lýsir eftir ungum manni í tengslum við rannsókn á árásum á ungar stúlkur í Garðabæ formaður bæjarráðs Garðabæjar segir íbúum brugðið vegna endurtekinna árása á barnungar stúlkur að undanförnu íbúar á landsbyggðinni eru farnir að læsa að sér af ótta við erlend

sem fara inn í ólæst hús þjófarnir létu til skarar skríða í Neskaupstað og á Eskifirði í gær og taka helst skartgripi og peninga seðlabankinn spáir meiri

en spáð var í vor seðlabankastjóri segir

líklega komast fyrir vind takist skuldabréfaútboð og öflun hlutafjár erfiður flugrekstur sé engin kollsteypa ásakanir um grjótkast og árekstra ganga á víxl milli breskra og franskra sjómanna sem deila um veiðar á hörpuskel í Ermarsundi hvorugir hyggjast leggja árar í bát ekki er ólíklegt að eftir þrjátíu til fimmtíu ár verði yfirmenn í fyrirtækjum vélmenni eða

einhvers konar blanda segir prófessor í stafrænu væðingu við háskólann í Árósum

rannsókn á ítrekuðum árásum á ungar stúlkur í Garðabæ að undanförnu er í algjörum forgangi hjá lögreglu og lýsir hún eftir ungum manni sem hún vill ná tali af bæjarbúum er brugðið að sögn formanns bæjarráðs tvær tilkynningar bárust lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu í gær og einnig var tilkynnt um árás síðastliðinn fimmtudag í desember síðastliðnum var einnig ráðist á stúlku þar í bæ árásirnar voru við

göngustíga nærri götunum

Karl Steinar Valsson yfirlögregluþjónn sagði í hádegisfréttum að árásirnar væru alvarlegar ekki síst þar sem þolendurnir eru ungir og eins að ýmsir aðrir tilburðir sem lögreglan er ekki reiðubúin að greina frá í smáatriðum geri það að verkum að lögreglan telji tilvikin mjög alvarleg að sögn Karls Steinars grunar lögreglu að sami maður hafi verið að verki í öll skiptin og segir hann málið í algjörum forgangi hjá lögreglunni auðvitað er bæjarbúum brugðið það er náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál að börn og ungmenni séu ekki örugg í bæjarfélaginu sínu þannig að það er öllum mjög brugðið heyrt frá foreldrum eða bæjarbúum já ég held að allir hafi áhyggjur af þessu máli hvort sem það eru foreldrar eða aðrir íbúar bæjarins og það eru mikil samskipti í gangi bæði milli bæjaryfirvalda

lögreglu og svo upplýsingar til skólanna og svo bæjarbúa Áslaug Hulda segir að lögregla og bærinn vinni náið saman og svo auðvitað með barnaverndaryfirvöldum eins og fyrr segir hafa árásirnar átt sér stað á göngustígum þar sem illa getur sést til fólks Garðabær hefur verið að setja upp öryggismyndavélar við helstu umferðaræðar í Garðabæ í samvinnu við lögregluna og við munum halda því áfram og auðvitað þurfum við að skoða hvort að við eigum að setja slíkt upp á opnum

svæðum líka en við þurfum líka að hafa í huga að það leysir ekki allt það hefur kannski ákveðinn fælingarmátt en það kemur ekki í endilega í veg fyrir atburði

þannig að við þurfum líka að hugsa

treysta ekki of mikið bara á öryggismyndavélar á sjöunda tímanum sendi lögreglan út þessar myndir af ungum manni sem hún vill ná tali af í tengslum við rannsókn á þessum árásum lögreglan biður manninn eða þá sem þekkja hann að hafa strax samband við lögreglu í eða á netfangið abendingarlrh punktur is eða með einkaskilaboðum á

á höfuðborgarsvæðinu

spá Seðlabankans

í vor seðlabankastjóri segir ekki aðalatriði að hún sé jöfn tveggja og hálfs prósents verðbólgumarkmiði bankans peningastefnunefnd hefur ákveðið að meginvextir Seðlabankans verði óbreyttir fjórar

eða stýrivextirnir hafa verið óbreyttir síðan í október í fyrra en þá voru þeir lækkaðir lítillega horfur eru á að verðbólga verði meiri út árið og fram á seinni hluta næsta árs en Seðlabankinn spáði í vor á þriðja fjórðungi verður hún tvö komma átta prósent þrjú komma eitt prósent á

hjaðnandi um mitt næsta ár að því er fram kemur í nýjum Peningamálum Seðlabankans það er ekkert verið að spá því að verðbólga fari neitt mikið upp á næsta ári í þessari spá sem við erum nú að gera enda er ekki gert ráð fyrir neinni kollsteypu í kjarasamningum í þeim

það séu töluverðar launahækkanir við erum að tala um einhver þrjú prósent og það er ekki neitt stórmál til eða frá það er ekki aðalatriðið að verðbólgan sé alltaf tvö og hálft prósent hún getur verið stundum undir og hún er búin að vera lengi undir og við fórum ekkert á límingunum út af því hún getur líka verið með sama hætti yfir seðlabankinn starfar eftir verðbólgumarkmiðinu tvö og hálft prósent Icelandair Group hefur gefið út neikvæða afkomuviðvörun í tvígang á árinu og flugfélagið leitar nú til fjárfesta í Evrópu vegna

gleyma því að Icelandair stendur mjög sterkt fjárhagslega hins vegar er það ekkert launungarmál að eiginfjárhlutfall

er lágt og lausafjárstaða þeirra erfið og ef þeim tekst þetta útboð og tekst síðan að afla hlutafjár í framhaldinu nú þá eru þeir kannski fyrir vind í bili Már segir að alls staðar í heiminum verði flugrekstur erfiðari í mikilli samkeppni og þegar olíuverð hækkar það að

sama og einhver kollsteypa við höfum ekkert í hendi um það að hún verði auðvitað geta alltaf hlutir gerst en aðalatriðið er þá að við

varðandi það að takast á við einhvers konar áföll og þetta eru áföll sem eru af engri þeirri stærðargráðu

ef þau verða sem að voru hér tvö þúsund og átta eða eitthvað en við höfum samt

á landsbyggðinni reyna að komast inn í ólæst hús og þykjast vera ferðamenn í leit að gistingu þjófarnir taka skartgripi og peninga og voru á ferð á Austurlandi í gær dæmi eru um að þeir fari inn á sofandi fólk ég vakna inni í svefnherbergi kem hérna fram og þá stendur hann hér inni í miðri stofu og spyr strax um leið og hann sá mig hvort það væri ekki gisting hérna

íbúðin mín og henti honum út já ég læsi alltaf núna þegar ég fer frá íbúðinni og á nóttunni

í flestum landshlutum hefur fengið sambærilega sendingu og Tryggvi fékk fyrir um hálfum mánuði og í gær reyndu þjófarnir við hús bæði í Neskaupstað og á Eskifirði lögreglan fékk lýsingar á mönnunum og gerði mikla leit

bakpoka í gær án árangurs þessir hópar eru búnir að vera á ferðinni hér á Íslandi síðan bara mjög snemma í vor og örugglega fyrr og hafa hafa framið þetta með þessum hætti það er bara mjög mikilvægt að fólk sé vakandi að fólk læsi húsunum sínum þegar

að yfirgefa húsakynni

meðvitaðir um að ef það er einhverjar grunsamlegar mannaferðir að hafa samband bara við

greinilegt er að fólk er meira á varðbergi og fleiri eru farnir að læsa húsum sínum í Húsasmiðjunni á Egilsstöðum eru smíðaðir lyklar og þar merkja menn breytingu mjög mikla aukningu

og er fólk bara óttaslegið já eiginlega það er náttúrulega bara hrætt einn sem kom hingað það hafði verið brotist inn til hans rótað í húsinu greinilega verið að leita að peningum ekkert annað tekið engin önnur verðmæti bara að leita að peningum þannig var það líka á Eskifirði í gær þegar Hjalti Sigurðsson kom heim mætti hann manni í hlaðinu sem

þegar inn var komið blöstu við opnar skúffur og skápar það var tekið hérna úr úr úr þessari buddu sem var hérna

það var nú ekkert annað svo sem þetta var fullt af svona afgangsgjaldeyri kannski óhugnanlegast að einhver skuli hafa komið hér inn hér hefur aldrei verið læst húsum í áratugi og nú eru allir bara búnir að læra það að það er ekki annað í boði stjórnvöld í Mjanmar vísa á bug niðurstöðum rannsóknarnefndar Sameinuðu þjóðanna þar sem stjórnarher landsins er sakaður um þjóðarmorð á

ekki stendur til að svipta leiðtoga Mjanmar friðarverðlaunum Nóbels þrátt fyrir harða gagnrýni sameinuðu þjóðirnar birtu á mánudag harðorða skýrslu þar sem farið er fram á alþjóðlega rannsókn á meðferðinni á Róhingjum í Mjanmar auk þess er mælst til að sex herforingjar verði sóttir til saka fyrir þjóðarmorð og glæpi

gegn mannkyni í dag birtust fyrstu viðbrögð stjórnvalda í Mjanmar við skýrslunni þegar talsmaður stjórnvalda sagðist ekki kvitta upp á niðurstöðuna engum rannsakendum hefði verið hleypt inn í landið og því hafi rannsóknarnefnd Sameinuðu þjóðanna ekki haft nægjanlegar upplýsingar þá sagði hann að sérstök nefnd hefði verið sett á laggirnar innanlands til þess að rannsaka ásakanirnar á sömu nótum talaði fulltrúi Mjanmar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna sem sagði að herinn hefði einfaldlega verið að bregðast við hryðjuverkaárásum andófsmanna þegar hundruð þúsunda Róhingja flýðu yfir til nágrannaríkisins Bangladess

meðan á þessu stóð sótti

leiðtogi stjórnarinnar í Mjanmar pallborðsumræður í háskólanum í Mjanmar þar ræddi hún við nemendur um bókmenntir í rúma tvo tíma án þess að ásakanir á hendur stjórn hennar bæri nokkurn tímann á góma

San fékk friðarverðlaun Nóbels árið nítján hundruð níutíu og eitt meðal annars fyrir að stuðla að því að allir minnihlutahópar landsins gætu lifað í sátt og samlyndi á aðspurður

sagði formaður norsku Nóbelsnefndarinnar að ekki stæði til að svipta hana verðlaununum þrátt fyrir skýrslu Sameinuðu þjóðanna engin fordæmi væru fyrir slíku á þessu ári hafa sexfalt fleiri verið sektaðir fyrir hraðakstur á Norðurlandi vestra en fyrir tveimur árum á sama tíma hefur slysum fækkað yfirlögregluþjónn segir að átak í umferðareftirliti hafi skilað árangri

starfsemi lögreglunnar á Norðurlandi vestra var endurskipulögð um áramótin stofnuð var sérstök umferðardeild og

nær eingöngu umferðareftirliti fyrstu

sjö mánuði ársins voru tæplega fjögur þúsund þrjú hundruð ökumenn teknir fyrir of hraðan akstur í umdæminu samanborið við tæplega sautján hundruð á sama tímabili í fyrra

fyrir of hraðan akstur úti á vegi nánast alla daga alltaf sem eingöngu sinnir þessu þannig að skilar þessu Stefán Vagn segir að umferðarmál séu hryggjarstykkið í verkefnum lögreglu á svæðinu hann telur að ökuhraði hafi aukist síðustu ár við erum að sjá tölur hérna sem eru gjörsamlega svívirðilegar við höfum verið að sjá tölur

áttatíu kílómetra sem er náttúrulega brjálæðislegt algengt sé að fólk sé tekið á hundrað og tíu til hundrað og tuttugu kílómetra hraða Stefán telur að aukið eftirlit hafi dregið úr hraða sem hafi aftur áhrif

á slysatíðni á síðustu tveimur árum hefur skráðum umferðarslysum í umdæminu fækkað úr hundrað og þrettán niður í áttatíu og sjö

telur næsta víst að áfram verði lögð sérstök áhersla á eftirlit með hraðakstri við stefnum að því að fækka fækka umferðarslysum enn frekar og við teljum að þetta sé einn af stærstu þáttunum í því að ná hraðanum niður veiðar á hörpuskel í Ermarsundi eru nú orðnar að þrætuepli milli breskra og franskra sjómanna upp úr sauð á miðunum á dögunum eftir miðja síðustu öld þráttuðu Bretar og

Íslendingar um þorskveiðar þeirra fyrrnefndu við Íslandsstrendur og er deilan jafnan kölluð þorskastríðið nú nokkrum áratugum síðar deila breskir sjómenn aftur við aðra þjóð um það sem úr hafinu kemur en að þessu sinni er deilt um hörpudisk bæði Frakkar og Bretar veiða hörpudisk í Ermarsundi veiðilendurnar eru hvað

og þar mega Bretar veiða allan ársins hring á meðan veiðitímabil Frakka nær frá fyrsta október til fimmtánda maí innan tólf

lögsögu Frakka á þessu eru Frakkar langþreyttir og saka Breta um að ganga á stofninn svo um munar upp úr sauð fyrr í vikunni á miðunum skipum var hvort á annað og ásakanir um að hafa kastað grjóti og

hvorugir hyggjast leggja árar í bát frakkar krefjast þess að Bretar dragi úr ágangi sínum á hinum sameiginlegu

á meðan Bretar fara þess nú á leit að fá vernd frá stjórnvöldum þegar þeir halda á miðin á ný með tilkomu Dýrafjarðarganga verður fossinn dynjandi

sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun segir að uppsöfnuð þörf hafi kallað á uppbyggingu við fossinn en einnig væntanleg fjölgun unnið er að miklum endurbótum á aðstöðu og aðgengi ferðamanna við fossinn dynjanda göngustígar bættir útsýnispallar settir upp bílastæði stækkuð og malbikuð og þá stendur til að bæta salernisaðstöðu þetta er einn

foss landsins umhverfi er fljótt að láta á sjá gróður er viðkvæmur í nágrenni við svona vatnsföll hafa gert Umhverfisstofnun kleift að ráðast í þarfa uppbyggingu en dynjandi fékk nýverið fimmtíu milljónir

sértækri úthlutun og fær sextíu milljónir úr innviðaáætlun til þriggja ára talið er að um áttatíu þúsund manns stoppi við dynjanda á hverju sumri

verður ekki einungis hægt að komast hingað akandi á sumrin heldur árið um kring þá er talið að Vestfjarðavegur um Arnarfjörð taki við af Djúpvegi sem milli Reykjavíkur og Ísafjarðar en með göngunum ásamt endurbótum á vegi um Gufudalssveit og Dynjandisheiði er áætlað að leiðin verði um sextíu kílómetrum styttri en um Ísafjarðardjúp við þurfum

já við erum að undirbúa okkur okkar verður haldin í þriðja sinn á föstudagskvöld í Eldborg og verður í beinni útsendingu í sjónvarpinu þá spilar Sinfóníuhljómsveit

Íslands verkin sem almenningur valdi í netkosningu í ár voru íslensk tónverk í öndvegi nú er komið í ljós hvert er uppáhalds tónverk þjóðarinnar Valgeir Örn Ragnarsson er hægt að ljóstra því upp já það verður

vel með þetta mjög

á

á

forseti Frakklands er nú í opinberri heimsókn í Danmörku og fundaði með Lars Løkke Rasmussen forsætisráðherra Danmerkur í morgun í stað þess að hlamma sér

fundarherbergi ræddu þeir Macron og Rasmussen saman hjólandi um götur Kaupmannahafnar í morgun ferðin var þó ekki bara skemmtiför Macron nýtti tækifærið og færði Rasmussen gula treyju sem áhugafólk um hjólreiðar þekkir líklega vel úr frönsku þá sagði Macron að Kaupmannahöfn kæmi til álita sem rásmark keppninnar á næstu árum

gera má ráð fyrir að eftir þrjátíu til fimmtíu ár verði yfirmenn í fyrirtækjum vélmenni eða einhvers konar blanda segir prófessor í stafrænu væðingu

í Árósum aðstæður á Íslandi henti vel til að taka þátt í þróun þessarar tækni Andrea

prófessor í upplýsingakerfum og nýsköpun við Háskólann í Árósum tekur fljótlega við starfi yfirmanns stafrænu væðingar við viðskiptadeild skólans starfið er það fyrsta sinnar tegundar í Danmörku og líklega líka í Evrópu hélt erindi við Háskólann í Reykjavík þar sem hann velti því fyrir sér hvort næsti yfirmaður okkar verði vélmenni

hvenær megum við gera ráð fyrir að yfirmaður okkar verði vélmenni fólk sé nú að vakna til vitundar um mikilvægi þess að taka þátt í þessari þróun

að yfirmenn í framtíðinni verði einhvers konar blanda manns og tölvu

það fólk sem þróar tæknina komi til með að hafa veruleg áhrif

að bólusetningum barna en borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík vill ekki að börn fái inni í leikskólum borgarinnar nema þau séu bólusett við til dæmis mislingum sóttvarnalæknir kemur til okkar og ræðir málið og svo ætlum við að fjalla um svefn barna og unglinga og hvernig okkur gengur að komast aftur í rútínu eftir sumarið við hvetjum alla foreldra til að fylgjast með því og krakkar þið ættuð að horfa líka fylgjast með því og krakkar þið ættuð að horfa líka

lögreglan lýsir eftir ungum manni í tengslum við rannsókn á árásum á ungar stúlkur í Garðabæ formaður bæjarráðs Garðabæjar segir íbúum brugðið vegna endurtekinna árása á barnungar stúlkur að undanförnu íbúar á landsbyggðinni eru farnir að læsa að sér af ótta við erlend þjófagengi sem fara inn í ólæst hús þjófarnir létu til skarar skríða í Neskaupstað og á Eskifirði í gær og taka helst skartgripi og

peninga seðlabankinn spáir meiri verðbólgu en spáð var í vor seðlabankastjóri segir

takist skuldabréfaútboð og öflun hlutafjár erfiður flugrekstur sé engin kollsteypa ásakanir um grjótkast og árekstra ganga á víxl milli breskra og franskra sjómanna sem deila um veiðar á hörpuskel í Ermarsundi hvorugir hyggjast leggja árar í bát